Agny Fransa, de mampiavaka ny kolonsaignan'ny Fransay ndray an de fomba fizakanjare miavaka manokana; manarakaraka an'zany koà, de literatioranjareo, de zareo koà managna resaka divay an, de mampiavaka anjare Fransay koà.